بالنسبالي، أفضل الأطعمه المالحة. أحب النكهات المالحة، مثل الأكلات البحرية والمأكولات الحارة. الأطعمه المالحة تضيف لي طعم مميز، وكمان أحب تناولها مع الأصدقاء في الجلسات. بينما الحلويات تكون لذيذة وجميلة. لكن، أفضل الأطباق المالحة أكثر.